اللا يقولون ان البيزات ما تخلي الواحد سعيد هم جذابين لأنهم ما عاشوا الفقر من قبل. لأن اذا الواحد ما عنده فلوس ما- كل شي يصير عليه أصعب من، يعني صعب صعب صعب جداً. فالفلوس تخلي الواحد، تعطيه المساحة انه يكون سعيد، لكن اذا الواحد هو من داخله منه ومن نفسه تعيس، ما تقدر تسوي ليه شي، يعني ما تقدر تحسنه. لكن الفلوس تخلي الواحد، تعطيه المجال انه يفرح.